Before you cook chicken your chicken mon be with you already when la country chicken you make your hot water, water boil you put ley chicken inside water mon na be hot na but a mon be in lor way dah when you put ley chicken inside ley ley feather neh will be able to move ley chicken will na be too soft in your hand and then you take all ley hair out after putting ley hot water ley hair will get soft on the skin then you can jerk it from on ley skin everything will move you take your knife open a from in ley center you take all ley inside part from the and then you wash it you cut ley before cooking it.